Taalel taalel jannata booyel, Woodi debbo feere ni odon nanga liddi o wala ceede konde o yahan o nanga liddi o yaara luumo o sora ndende feere odon nanga liddi sei o hefti fandu feere be patakewol haa nder man nde o hoosi o fisti o laara patakewol man don windi woodi hawrire feere oyaha o irta woodi ceede haa nder man o hoosa.